Oke nanga kere game manginip paumit erai okori nangakere soccer, nangake orom okoriam mangan era ne okori rekere soccer. Aus pep awai posinian toirirai pep aia, awaisin toriraun bokori randa, orom manginip paumit makasi nan, na toutoun okodia nanga nangaken okori tanda manginip paumit erai, soccer tan. Ausi, awai awai a pep tan apandu interesti kekeren ne, apandum manginip kekeren nai. Nangaken tanda soccer noa nanga gu-ai soccer wanai ausipan, ausipan position toriran pipai o ausipan maio naisin torira pepai okori raunda. Amain atoi, ustoi, evetai, untai, mai utan makete pep tan torerau, dikidiki rania wai nagaken manin okori manginip paumit eran tande soccer. Oke amai pep tan mai, mai uste torirai apanisua paronin. Moi makete tutupai apan esua baronin, moturora baru na wamsim oi Amai pep tan okori bire okori raunda. Nanga oiro manginip pamit ne eva top ai inda manin indan nen noua ubaimit usai kakari kakari tan ne paui aneip maratai pian nanai, ania marata pianin kakari kakari evan, evan, evan pep tam purun. Pusuk ausipan nibap pum tan aniap marata piano nira tan ne, nanga tan ausa makasi ukamait ta, pusukosi na ausipanai sim pep tanai kakari, kakari apun nomosi nomosi, pusap e wan ne, wan ne, wan purapaumit aniap marata pianan. Urum manganin manginip paumit tan ne soccer rekere nangakain, nangakain okori tapun tanda omain da. A pandam e wan, e wan, e wan, niaoiram okorian toriran kekeren ne, apandum mangani okori puroura. Oit nangakera okori tanda soccer taran ta manginip. Wamsin kekeren ne, wamsin kekeren aio oiran, wamsin oiran kekeren ne manin purai purae mara ii, evan evan nevan pep. Evan eram purapauranoit ai kekeren ne okori ausipan ausipan na kekeren orom manganin purapamit e soccer nangai kere okori. Ausipam volleyball, rugby evan emam pep tanai apan kekeren ne orom mangani okori puroura. Nangakain tanda okori soccer tan manginip paun, na wamsin nai soccer tewamsin ai, averepai warikura wan tan ne apan tamakan apaun tan ne okorira. Nia averepai nimuan manginip puan tan nai dakot, dakot niera rangasina pat ne. <noise> Nai evan evam pep tanai tamakan okono <noise> kumit oiran ai okori era tan oiran tamukan oupin na maitan ausik kopanaisin karipait e evan evan niokosmare paunim. Nangakain tanda okori a, ausipan, ausipam pep tan okori usat tutun tan ne okori puruan ne oiripa okori. Diawami moton tutu apanda okori buranoit tamakano wan nanga, aut tanai tutun tan ne okori purowan aiiripe makasi. Ausipan, ausipan pep tanai nao okoria kopinipum pep tanai nia paua tanam kopinioro wan nae tamakan nou wan nan nia. Bauatan tutun tarai kauria makasi tan ne, anie tan toum ne okori anoke. Diawami apan ubirut niera nimpunoi okori puran tamakan nou wan nan nia, optam koitame makasi tan ne okori bura tan Apan tamaran ou-on, osia amisin.